<hesitation> קאלקיולעיטערס זענען דא צו קענען געבן א שנעלע חשבון פון נומערן. <hesitation> אויב מ'האט עפעס א שווערע, אדער אפילו א גרינגע, סיי וועלכע פראבלעם אים חשבון אדער מאטעמאטיק קען מען נעמען א קאלקיולעיטאר און מ'לייגט אריין <hesitation> די- די חשבון וואס מ'האט און ס'גיבט דיך א ענטפער ביטווי- צווישן סעקונדעס.